<hesitation> isan'ny fianakaviagna anahy zao ai <hesitation> dimy, zahay zao ai dimy, de <hesitation> papa sy mama o zao <hesitation> agny ho agny aminà dimy amby efapôlo taogno agny, de <hesitation> zaho <hesitation> araiky amby roapôlo taogno, de <hesitation> managna zandry roa zaho, de leha zandriky araiky dimy amby fôlo taogno, de leha araiky telo taogno.